E minni hanyalade mido hosa minti talatil, mido ada kougal, mido dimba panduam, mido dimba iyama. En den haa saveri bo, mido ada banani relata minti je temere didi besaponi wada taa saveri.